Gulobum gabajo mé duniya gu mémééŋ, baré ganjé imimé ganja ijamé bugaan néloob kankaan gulobum goniyee gafang gufojiir guñéén. Injé may gagu gulobum injé ijaam mé bugaan guloob.